Por ejemplo ajleck kants, este natiek kants, ajleck natieck, ajleck mi kants muel, ajleck shikult, kants atatuan, ajleck este chileancho, ajleck guajillo y kants kants pues ñuran comida, ñuran mole aj mole, cam pues shiteran makiej kit y parmoran comida cam, pues atam showalley majmuelt, showalley ajkuelt tield mol, cam por ejemplo pues ñupants este guajillo cam atatuan este ajmuelt e natieck este a op, de natieck biem, meawan ajguy ñupants, popants doj altiel pues ayac o la casa kuej parma mambock cabet, ma shish mi comida doj lamanchieluw palaluw amayac kut alanok este anok traste parma juñ, doj lamayar mi color doj laman chij ma- majuñ kit ma- marangu meawan ajguey pardom ajgue par tiel alanok comida, altiel saran hasta ayac este arroz altiel ayac mokit, meawan ajgue arangu ajgue arangu anok comida nasup de mole negro.